القهوة سهلة ما يبغي لها شي بعد تسوي الغلاية تحط فيها ماي حار لين تسمع الصوت تصب في القلاص او في الكب وتحط القهوة قفشة قفشتين واذا بعد تحب شكر اذا تحب كريمة ما ادري يعني على حسب اللي تبغيه وتقلبهم وخلاص ما يبغي لها شي بعد شي سهل